बिलैया आउ कुत्ताके बिचमे कुछ मुख्य भिन्नता यि मेलके है। बिलैया आकारमे छोट रहतियाँ आउर कुत्ता आकारमे बडा रहतियाँ। बिलैया घरमे रहल मुस्बा पकरके हमके मद्दत करता आउर कुत्ता घरके सुरक्षा करता। कुत्ता भुँकतियाँ तौ गदरा आउर घरमे आइल चुट्टा भाज जितियाँ।